La cosa chiù divirtenti chi vitti fu lu filmi chi si ntitulava "Me cucinu Vicenzu", unu tra li tanti filmi chi haiu vistu a fàrimi sbiddicari di li risati, voi l'atturi tutti bravi, voi la trama, voi lu locu dunni fu giratu ma iu mi ricordu chi quannu mi lu vitti mi piasciai di supra a forza di ridiri. Nàutru filmi chi mi fici st'effettu fu "Lu Nanu nfami", chi vaiu a diri puru chistu di sbiddicarisi.